makanan ter enak tu tapi murah tu ade bae e tu tergantung kitek pacak e ngolah e, contoh e tu mi dengan telok tu lemak juge mi dengan telok tu, apelagi di pek cabe, lemak juge tu men di pek dengan cabe tu, jadi kite tu harge nye murah paleng dak abes tu berape tu, mi tu paleng abes lime ribe ye tu paling, dem mbeli e tu, tula makanan paling lemak he tu apelagi ape namenye <noise> em mi dengan pek be dengan sosis yang harge seribuan di warong tu, warong madura tu, jadi lemak juge sosis tu di pek dengan mi campor mi dah tu nak nambah telok, tambah telok, pok maken lemak kan, nah jadi tu la makanan paling murah tapi lemak nian, tambah lagi me toboh men kite tu ade saos pek saos ape kecap di telok e ape sosis e tu sula ye tu galak minom e tu name e, apek jasua tu apek kuku bima susu tu lemak juge tu murah tu. Dem tu apelagi yang he tu ape namenye <noise> nah ikan ikan teri tu, ikan teri tu lemak jugek kite tu, harge nye murah masak ikan teri tu, paleng la ikan teri tu lime ribu men dapat berape kilo he tu, dapat berape kilo tu kite tu di berseh dulu dah tu panas, minyak tu di panas, minyak sayor tu, dem minyak sayor di panas tu, masok ikan teri tu goreng, dem di goreng tu dalak cabe, bawang, cabe cabe, cabe setan tu dengan cabe rawet tu dem tu bawang abang bawang poteh dem bawang abang bawang poteh tu, pek la ape pek la daku pe ape pek gaham pek gule nah masok ikan teri tu dem jadi sambal ikan teri, dem sambal ikan teri tu dem paleng abes sepoloh ribu masak e tu, tu lah makanan murah tapi lemak.